Avrily io zen̈y amy nakà andra n̈itsy, kômansy aminio zen̈y n̈itsy a Madagasikara eo. Avy eo amy izay aminio mila man̈ano raha mafan̈afan̈a ten̈a amin̈any io, mpian̈atra àby io efa kômansy man̈itsy karàha zen̈y.